Pensu ch'a sie puzitìu perché le persun-e a pövu viagé, vizité tanti pais difrent e ëmparé tante coze nove da i auti pais e da le autre persun-e, ma a ie co ël prublema dë l'incuinament d'le machin-e e di aerei për ezempi